إذا بدّي أعمل بيتزا بألب البيت بعمِلا أنا عا طريئتي وعلى معايري يعني بجيب كيلو طحين، معلئة خميرة، معلئة سكّر زغيرة، معلئة مِلْح زغيرة، نص كبّاية زيت وبخْفِئُن مع بَعْضُن بِعجِنُن منيح منيح منيح وبحطُّن يرتاحوا على جنب، وبعد ما بيرتاحو على جنَب تئريباً شي ساعتين تلاتة <noise> أنا بجهّز الصّوص تبعت البيتزا يلّي هيّ مألْفة من بصل، بندورة، وحبئ هيدولي كلّايتُن انا بطبّئُن مع بَعْضُن وبعد ما بطبّئُن مع بعضُن هيدي الصّلصة بحطّا على جنب ، بتكون العجينة هون جِهزِت إنّي أنا مدّا بجيب العجينة البيتزا وبمدّا بعد ما نمد عجينة البيتزا بتكون الصّلصة الّي جهزتلّا ياها للبيتزا صارت جاهزة إنّي أنا حطّا فوء العجينة، <noise> وبجيب العجينة مدّا لمّا بخلّص من مدّا بتكون ارتاحت بحط عليا التّبلِت البيتزا الّي هيّ البندورة، والبصل، والحبئ، بحط عليّا وبحطّا شويّة بالفِرِن يعني تئريباً شي خمس دئايئ أبل ما تبلّش العجينة تستوي وتنفُخ أنا بكون حاطّة champignon الّي هوّ الفُطُر. و زيتون برِشلّا ياهُن وبعد ما برشُّن هيدولي على وش البيتزا بجيب ال- <hesitation> الجِّبنة المبروشة وبرشّا <noise> على البيتزا وبخلّيا بئى هون برائِبا للإستواء بس أكيد ما بشعّل الفُرُن من فوء دِغري بشغلو من تحت ولمّا بي بلّش بدّا ترفُخ وتستوي ساعتا بشعّل الفِرِن دئيئتين من فوء وبتصير جاهزة البيتزا للأكل و <noise> صحّة وعافية.